Managna karazagna kiraro efatra zô zaho akato an de misy zô an bôty, Igny zô an de afaka atô fogna amin'ny fotoana jiaby na karakory na karakory na mangatsiaka. De managna kôa zaho tenisy findesina mikotrana. De managna kôa zaho kiraro ambo findesina mivavaka an findesina mamonjimonjy fety. De ballerine kôa karanzany afaka atônô aby sy na amin'ny fotôna karakory.